Secundu mua fina çë një e bun e di se ngë ë una dipendenza e alura mënd e bunj però na pran buhet mallati, e buhet se ti ka të e bush pë forza e na ngë e bun rri lik, atje… atje ka vesh e kuraresh, ka vesh te u psicologu e te un percorso di terapia, përçë le dipendenze ngë bujën mirë.